Filipinas pe ko jae ara ikavi yae oime jaivi junio noviembre rupi jare oime otini va diciembre mayo jare ko jokope oime vi ˂hesitation˃ ï okana yae supe va jaema jaeñomai araviti rupi junio julio rupi